Pos cona calol. Si se sientin los grillus es que hazi alo menus venti graus. Assinque a nogu los grillus mos train el branu. Ara mesmu izin que se puei sabel la temperatura que hazi arreglu alas vezis que sona'l chilríu'l grillu peru, craru, quien te cuenta las vezis que canta'l grillu? Tontunas moernas. Sabemus que hazi calol i yasta, assinque si cantan los grillus pa megu pos fabulosu, que las nochis del branu las desfrutamus al seranu.